ஒரு மின்சார கெட்டியானது ஒரு கடையில் செருகப்பட்டு, தண்ணீரை சூடாக்க அடுப்பு பர்னரைப் பயன்படுத்துவதை விட, ஒரு ஒருங்கிணைந்த வெப்பமூட்டும் உறுப்புக்கு சக்தி அளிக்க மின்சாரத்தைப் பயன்படுத்துகிறது. எலெக்ட்ரிக் கெட்டில்கள் மின்னோட்டத்தைப் பயன்படுத்தி வெப்ப ஆற்றலை நேரடியாக கெட்டிலுக்குள் அனுப்பும் ஒரு சக்தித் தளத்துடன் வருகிறது (எல்லா மின்சார கெட்டில்களுக்கும் தனித்தனி தளம் இல்லை என்றாலும். சுருளில் மின் எதிர்ப்பு உள்ளது (அதன் மூலம் மின்சாரத்தை கடத்துவதில் உள்ள சிரமத்தின் அளவு) இந்த மின்தடையானது சுருள் வழியாக செல்லும் போது மின் சக்தியை வெப்பமாக மாற்றுகிறது.